अगर कखि नाली वगेरा जान होजाली तो ताख क्या करा कियु डंडा लेते डाली ते देखा जख कखि भी लगलू की यख बीतीं अट्कनची तो जोर लगा ताख बीतीं दूसरी जगह बीतीं